ध्रुवी भालू मन ठंडा म रहथे अउ ओमन के पास मोटा चमड़ी होथे। ओमन मछली खा के अपन जीवन यापन करथे।